زه به د پیانو زده کول غوره وګڼم، ځکه چې پیانو ژور او خوږ غږ لري او د موسیقۍ زده‌کړې لپاره قوي بنسټ جوړوي. دا د احساساتو ښکارندویي کوي، او له هغې سره کولی سم مختلف طرزونه وغږوم .پیانو ما ته سکون، تمرکز او الهام راکوي.